<noise> Ee aike urugito omi tee lege iniomunne tugeparei apo, tee aike moni ekenua logeguine, tugepiro egu salimpiro egu mm moni ekenua logeguine. Ee aike paake kukurei ogo tee aike meragu, aike meragu tugepeguine apo. Tugepiro egu mm tee moni logeguine. Iko tee ligomma aike apo, tugepogiguoi ee aike kukurei omi urugito omi paato omi tee lege tugepogimo mm tee aike moni lonlogogiguine. Iko tee lege tugeparei ama iniomunne, lee ligoroga unga lopa ee aike urugito tou kuago nkakegui ege mm ego kukurei ogo tee iko lege tuntugepogiguinei, le iniomu nne. Ikoga ligoroga unga lopa iko nkakegui noke urugito, kukurei omi, paato omi tee lege tantugepogiguine. Iko tee lee ama iniomunne, ligoroga unga lopa lopa iko nkakegui iko toi onotukogin ike urugito omi toi tuntugepogimo nunnun.